نفضل نعمل خمس ليام في السمانه لمدة ثلث سوايع خاطر هاكا راني باش نكون مرتاحه أكثر و مش مضغوطه في وقت طويل، نخدم ليوم واحد في الأسبوع لمدة خمستاعش نساعه يمكن هذا يكون متعب و يأثر على حياتي الشخصيه و أكيد راح يأثر على صحتي سواء الصحه البدنيه و لا الصحه النفسيه و أنا نحب ديما نقسم الوقت فهذا يعطيني الفرصه باش نعمل حاجات أخرى و يكون عندي توازن أفضل.